Raha ny hevitro manokana momban'ny filokana amin'ny fanatanjahantena dia tsy tsara izy ireny ah fa manimba ny fahasalamana indrindra indrindra ny fahasalaman'ny fo, ny tiko tenenina ao anatin'le hoe raha mandresy ny ekipa alainao ah mety ho diboka hafaliana ianao de me- mety hiteraka aretim-po ho anao izany, fa raha resy koa ny ekipa alainao ah <noise> de miteraka aretim-po ho anao ny alahelo vokatr'izany.